رف ktabri ne ta كتاب weka hafada telimi رتب eskirosa, كل waela agar tani leskira, كتاب enga agar tani leskira hafadin hafada tae حاجة deigid eka soka ten رف hafada ter كتاب en giedaemo.